Ngakyiramunu eribuka saha ikuminanguma, ingaghenda ingatsuka erithibithathibithamu nuku ngathoke eribya ingakalhakalhaya okwamubiri neribukya obyongo. Sikabya ngikuminibiri dakika esiringamakumi asathu, inganaba ingayitakanizya, ingabya ingabirigoma esyanjimba syayi ingambalha, ingaghenda okwamubiri, sikasikabya saha musanju, ingaghenda ingayalya ekyamisana, sikasikabyasaha ikuminibiri, ingalhwa okwamubiri, sikasikabya saha ikumunibiri dakika esiringamakumi asathu, ingatsuka erithibitha keghe, sikasikabya saha nguma inganaba, ingatsumba ekyakyiro, sikasikabya saha ini, ingabya ingayakesaya nganabya ingayitakaniziraya ekyiro ekyikasubukaku.